Par ra bna’h rbeny bxidy gëquy ra, de gyá a gét, gula’ gac gytx-gëquy’un rul-rul, txi gydie bxidy th lad, txidu sth’ lad, val ra ngiyw de gét a gyá, gula’ de lad a lad.